ملي كنت صغير، <hesitation> كنت نخاف ياسر من المرتفعات، و كنا ر <hesitation> نقزو من وحد <hesitation> من وحد الكاروسة قديمة و جاية عالية، كنا نقزو منها لال واحد <hesitation> البلاصة نتع رملا. ايا و كنت نخاف من المرتفعات نخاف باه نقز، حتان <hesitation> جمعت القوة تاعي، وجريت جريت ونقزت من هذيك <hesitation> السيارة، وطحت على الرملا، ثم واجهت الخوف تاعي.